Wakkatiiji an ɗii, miɗe yiɗii tawee, nde njiɗmi waɗde huunde fuu mi waɗa no muuyrumi. So wanaa caggal juulde, mi yiɗaa wakkatiiji tawee ɗun kaa waajibi so wanaa ngaɗaa huunde maani, wakkati maaniijo. O wajinbineede e wakkati keeƴaaɗo. Ɗun ana wayi hono ɓilleede ni, walla walla haɗeede ndimaagu muuɗun.